Avy amin'ny alalan'ny fanabeazana io lôngany voaloany indrindra de agnisany magnatsara ny fiegnana fiarahamonina zany, satria ra olona nandalo fagnabehazana, nandalo fagnanara, nandalo fahalalana de mahalala, mahafantatra hoe ino ra tokony atô ambany tsy tokony atô, mahalala fomba fa ra sagnatria tsy nandalo anio de olona tsy mahalala fomba de miteraka problème an eo anivony fiarahamonina.